A' b'a'alche' yan una'at jach yaab' yaab' un- una'at a' inten intuklik que a' pek', la'ayti' men intech kat'änik la'ayti' ku- kuna'tik ku- kub'el wa ta wa'lik ti'ij xen taanka' la'ayti' kub'el taanka' wa at'änik kutal la'ayti' kutal ti to'on la'ayti' kuna'tik tulakal b'a'ax <hesitation> awa'lik intech ti'ij la'ayti' kuyojel kuyojel <hesitation> na'tik chen a' pek' kuya'lik mak <hesitation> kuya'lik mak ma' ki noj- nojoch tat yan ti ka'an ma' tutz'aj ti'ij ut'an mentik la'ayti' ma' ut- ut'an ti to'on. <laughs>